<hesitation> Akagenyi nkako kenkuba ntegekeire, nkusobora kilinda nka amazalibwe ge, <hesitation> ningura ebintu ebirungi byakira kwenda, nebitekaho. Nyetaho abajwani bange orba na banywani be, nebagambira batamugambira, nikwo nemweta aije andoreho. Bakwikaho nasanga mutekanize, musobora ngu akagenyi ka mazalibwa gaawe.